Izaho tsy manao fanatanjahantena fa <hesitation> raha hoe raisina ho fanatanjahantena izany ny dia an-tongotra dia mandeha tongotra aho <hesitation> eo amin'ny telopolo minitra eo aho isanandro mandeha an-tongotra.